Uro ureryeshek che kitindoi eng' emenyo ko uu chepo lapateet, ak chepo mbireet ap kiptuliit, ak chepo ang'ot <hesitation> ak- ak ak- chepo iin ak- ak- ak chepo lapateet, amu lapateet ko kikopaarta emenyo mising eng'-eng' ko mosweek ap sang, ko ki ko ipweech rapisheek <hesitation> piik che rwoe mising ko pwa emenyo che kikoparteech eng'- eng' komastap lapatet. Ak chepo een mbireet, ang'ot ketindoi kora <hesitation> piik kora chiki che- che- che chame kora iin <hesitation> che- che- che kiluchekei, ko sasa <hesitation> lapatoni ak komasta nito pa iin mcheseshek ko ki ko toreteech kapsa eng emoni kokoneech kiy.